Drain khe twui rohorjaknai ba khibijaknai kaisa kolok hakor. Drain no kheto ni twui ba nogni twui hamya fatar o khibina bagwui khurjago. O drain o saaf khlai toniya khe jora jora o bondo wngwui mano. Nogni twui khibijaknai drain no saaf khaina bagwui koi ekta lama tongo. Twui kutung drain o saklai khe drain ni rimi rimi manwui rok goliwui thango. Tei aboni ulo twui kwchang bai suklai khe drain saaf wngwui mano. Baking soda tei vinegar bai bo drain ni rimi no golirwui mano tei twui bai suklaiwui saaf khlai mano. Drain saaf khaijaknai machine jemon plunger wire hanger bai drain no saaf khlai mano.